<hesitation> Raha ny loko ôranzy <hesitation> aminahy mô izy tsy dia <hesitation> tsy dia hoe midika inona be mankôry fô fô zaho fogna raha ohatra hoe tonga an-tsaigninahy voalohany hoe mahita an'azy efa mahatsiaro ilay voangy ilay masaka be regny satria koleran'iregny magna- magname kolera ôranzy dia zegny mahatonga zaho raha vao mahita kolera ôranzy dia efa voangy masaka regny, regny raha tônga an-tsaigninahy voalohany.